Mangecek soal panganan ima adong panganan na marguar silalat, ima silalati ibaen sian bulung gadung, bulungg gadung ima i baen i duda i baen santanna baru tarsongn i baen lasiakna, i- ipangan dohot nasi na milas da <hesitation> dot indahan i dohot i baen sambal tuktuk na, ima anggo saro i sadun, panganan i na marguar silalat. Tai adong museng sada nai muse ima guarna gule manis, gule manis i! Baen sarupo sian sayur sayuran i baen santanna tai tar ibaen sohotik gulona i pe tabona i ipangan dohot indahan na milas dohot ibaen jolo sambal tuktuk na, panganan songoninan biasana i pangan molo dompak mulak tu sadun tu huta an, di hutai ma i masak dohot nenek i bagas ipangan alak na sabagasi torus- <hesitation> i pangan alak na sabagas i, na <hesitation> sanga tabona. Ima namam baen iba malungun molo mulak tu uta an, ima selain silalat dot gule manis, adong muse guarna gadung julur, ima gadung julur i anggo i sadun ibaen mai i <hesitation> baen- i bolgang dot aek na milas i ibaen ahana saotik sirana dung i <hesitation> siraan saotik i baen muse masako saotik aso bumbu penyedap na aso taradong rasa dai dai na saotik, dung i bolgang <hesitation> dung i bolgang i ahai aek namilasi baru i tiriskon tu tempat i, i pangan langsung songoni pe bisa pala <hesitation> anggo giotna aha na lain i goreng pe bisa, i baen muse mei ahana i lasiakna i, tar i giling lasiak na i dot i campur dot gulomo- gulo nararai saotik, ima i baen <hesitation> ahai dung gadung i dung <hesitation> goreng i ima <hesitation> ahaon <hesitation> lasiak na igiling i selain ahai gadung julur i adong muse i sadun guarna aha! Anggo saro i son ubi guarna, ipe i baen i sadun i <hesitation> bolgang juo dohot aek na milasi pala inda i goreng dohot topung tarigui pe i na <hesitation> han tabodei. Apalagi songan i pangan! Dohot kopi na paet i <hesitation> ngali ni ari i, molo songon alak na <hesitation> udan udan songoni tagi dei i pangan nainan, selain ni anggo saro ni ita an muse, anggo songon na uboto sannari mandung bahat ma isi masuk songon pangan panganan i jawa i, songon batagor bagen, adong i sadun san nari na manggadisna songon cilok i bagen adong i sadun na manggadisna, ima! <hesitation> i baen do <hesitation> kalai i sadun i jagalkon sannari mandung bahat. Anggo songon, batagor i nasakali junggada dompak mulak tu sadun i tabusi am- memang sarupo dot tong rasa nai songon i son tai na mambaen marbeda nai, songon i sadun adong lasiakna sohotik i baen kalai, harana anggo alak adunkan giotnaikan anggo na siak siak panganan marbeda dot nai jawaon, anggo songon nai jawa on kan rata rata namanis, anggo songon i sadun adong lasiakna i baen kalai, songon cilok i pe sarupo i sadun, i baen kalai anggo ison isian nai par manombo daging ni man- manuk i pala inda daging ni aha daging ni sapi i lombu i, anggo i sadun i bae kalai ma varianna adong lasiakna i bagasan nai, ima idokon kalai songon saro i son cilok cilok ahai cilok. Cilok beranak i isadun pe ibaen kalai dei sannari, ima anggo <hesitation> panganan i sadun nau boto selain i? Au pe nasakali jot jot dei i baen sian gadung i, gadung i, na dung i kubak aha nai kulit nai ima ibaen ima i baen- i parut dot parutan ni <hesitation> sogon parutan ni kantang i dungi i rirei ma i abit na <hesitation> di ari na milas i satokkin adong tarsajom dungi <hesitation> jemur isi, i rirei isi di <hesitation> ari na milas i! Baru mei i goreng dot minyak na milas dung aha satongga dong <hesitation> aha nai ha- satonga horing iangkat mai i tiriskon sian minyak i baru ilehen ma adong bumbu nai i tabusi i pokenan adong ahanai songon bumbu, balado segala macam ima ibaen i ursuk mai ahai di <hesitation> sogon toples i ibaen mei isi i baen bumbu nai baru di ursuk di si i toples ima jadi muse sada panganan na jotjot ami baen i bagas.